Nde wootere, fedde ƴewooɓe koode njehii e dow planet goɗɗo kasen, <hesitation> to eɓe mbaawi foofude. So ɓe koɗi ton faa ɓe ƴeewa koode ɗee. Ɓe mbaawa ƴeewde planetŋaaji goɗɗi duu. <hesitation> ɗum woni, yaajinde anndal maɓɓe ayyo.